Raha amin’ny sehatra matianina an dia misy ny baolina kitra, misy ny baolina lavalava an, misy ny basikety, ny <hesitation> volley, ny <hesitation> tsipy kanetibe izay efa nisy fotoana moa izany ny gasy efa tompon-daka eran-tany tamin’izy io. Fa raha ohatra kosa ka hoe <hesitation> fanatanjahantena <hesitation> fialana voly fotsiny dia eo indray aloha betsaka: misy ny lomano, misy ny hazakazaka <noise> misy <hesitation> be dia be mihitsy ny karazana fanatanjahantena ataon’ny gasy indray raha <hesitation> raha hoe fialana voly fotsiny.